ईरान हैसार मुख्यलपणां सुख्या आनी अर्दासुख्या हावामान मेळता। उष्ण आनी सुको गढमाळो आनी खूप थांड गढमाळो। खास करून भितर्ल्या वाथारणि। उत्तर दर्या लागीच्या वाथारणि आनी अस्तांत ईरानच्या काय वाथरानी एका दर्याक लागी असल्या कारणां हावामान चड मध्यम दिसता। देशाच्या दुसऱ्या जायकुंण चड पावस पडता आनी तापमान थंड असता।